Ë <hesitation> e láá’ nɇ <noise> e llöö nɇ, e réé’ nɇ, e náa nɇ, e nüü nɇ, e juo, e tⱥⱥ nɇ e ö’ nɇ, e <hesitation> e la, e la lɇ líi ‘mó ñíi.